Waagu andaka alaamak yak jaa tal nagu ti, alaamak jee yak jaa waŋ obiyoo nun naanu kaŋgu dumnaanuŋgu gasiŋtee waŋ horti, alaamak jee toon jaa n̰ee wiŋ tal beedum wey kileerigu tiinu, lutisii yak godgodok kaa kan saawirek kaa kan, kuku doomok kaa kan turnjik kaa kan, agurak kaa kan akilnbak kaa kan, lutisii beer nir wujaa godgodok kanak andamuk kaa kan monmon kaa kan hamam yak jaa dolloj kaa kan lan kaa kan kataman kaa kan, kanjagar kaa kan, ofur kaa kan tiitii kaa kan, ŋitŋit kaa kan, culrile kaa kan, munmon kaa kan, guur kaa kan wujaa aasuŋun too kaa windi, too nu jaa n̰eewiŋ kaŋgu beedum waŋgu kaa gastee gidaynu, kiriwkiriw kaa kan. Aasuŋun ti ndelik kaa kan, demdem kaa kan, lutok tek kaa jaa kulak tindi, tiigu jaa erniŋee yak jaa niser tiŋgu ti tin̰i, n̰aa teneen jaa ŋannaatiŋ tii bon̰ teneenu aŋaa nizek kan naa riyek ninil abilheeride tiigu andaka, aa wirik abulheriide n̰iŋ tuyo, abilheriide nuŋ tuyo, abilheriide, nuŋulak tuyo abilheriide n̰iŋilek tuyo, abilheriide lirgu tuyo aa abilheriide, waadi hamara bitak jarat malan tene, aa wirkati, tiŋ annaka n̰aaman jaa, karan hadar sun kay kelee kanaanuŋgu nilan tii yisii yak jaa aawir waŋgu dumnan tindinilandi, ŋaasuŋun tiŋ adrak irik waagu kan ti kanaa teneenu maa likey ti, tii tin̰tee ti tiday tin̰tee tiday ar waŋ jaa n̰ee tiŋ. Tabuk tenek waagu dum fiiŋ torŋoonu too nun tosorandi, tosorandi, tosoroonuŋgu tindrii, tosorandaanuŋgu jaa tindriyandi, annaa tika ka ti tii abilheriide kaŋgu beedum gasnu kasik tek kan dittir ti tikoy, kalaagu abilheriidegu, kasin̰ii mbaar lutisii beer nir too kelee nokoy ton̰o yak jaa, tii kasiktek kan dittirti kasik tegu wuyan tokoy, n̰ee ta, kasik tek waagu kan tokoy, yokoyii tenee kasik tek kan naa waŋ jaa, sabab tene tii tinilar tene waŋ kay too kan aa worŋoo terii, maŋ minilarnun taanu, kusaŋ, kusaŋ irii waŋ jaa n̰eetiŋ, kusaŋ iriinu wunjuŋar lutisii waŋ dumnanu kalaagu kaŋ yak jaa dibirayil yak jaa, ruu kay keleenugu namusgu, tindisarka karan dumnan tayaw tee ti. Haa kusaŋ taywirka waŋ wonjoo yak laa wenii tiŋ nun ner wiŋer tiŋ nun ti, dumnaanu wuŋuroonu, aŋaa niyek kan naa lutoo lolii lokoy teeti, aa wirka ti waŋ abilheriidegu kaynu masal nun naran jaa, aa wirii abilheriide, wirka nam tirka, mii n̰em nili, tirka anilar kay haa bee dum mii nilar kaa taa nu, kaynu kusaŋ ti kusii ti aawiri, aa wirka jaa tii ŋaatirii, haa beedum kusaŋ dum kusii taanu, am kasik tek kan dittirti, okoytee ti, kasik tegu wuyan n̰ee kasik tek kan dittir okoy. Kasiin̰iinugu baar sun wasa dittir koyiiren alaanu wujuŋar kusaŋ naa kusii nun jaa ondonoyintan, waŋ naa jaalaa jaa am kasik tegu dittir wutulŋun yokoyin jaa wujuŋarjaa malaa naa tegu, tik kan ayna artee ti, aasuti weyiŋ ner nanaygin ariti abilheriide wasakaa beedum kaŋgu tallnak ti tatayka yokoy taa. Lulnak ti jaan̰isii kan tiyayka lokoy kaa, beer kepbel tuu kan ti tir kaa, tii kasik tenek tek waagu huri siŋen kaa tutulandi, tek kan dittirti tokoy, annaa tika ti waagin ner nanaygin kasik embek waagu dittir owuyiretee ti, aasuti kaynuŋgu dumnaanu, ninjikinan jaa tek kan tokoy, haa lutisii wasa am aniwar waŋ waŋ lolii wi lutisii beer nirnu, lutisii beer nirnu lolii yaawenii waŋ jaa, saakit taani, annaa tika ti wunjuŋar mii kaŋgu, sannat duŋoonu, kileerigu dum naslaanu, karaa yak kileerik giniŋnu, kaŋ ndidistan. Kaŋ ndidistan ar waŋ jaa n̰ee tiŋ kaŋ ndidistan ndaaya waŋ jaa, mii beedum kaŋ nitek laanu, lokoyka wurŋek tuyoonu wurŋek worŋok waagu jaa, almaŋnu ojuu tayaw gu ti, ojuu nu jaa ŋari ma taywi, waŋ n̰aa wenii yak bar gisiŋaanun nan kaa, osurtuu kaadiŋ kelen naanu kaa, osurtuu buran̰in kelen naa nu kaa, tamma tire, jul sun tamma. Ŋaasuŋun tiŋ tireenu mii beedum, kaarigin lokoyka waŋ luwaa lolii enjii tiiriŋarnu, tiŋseri, tuŋuroonu jaa luwaa tiŋgu dumnaanu, kilerrigin dittir almaŋnu tamma wirandi, almaŋnu tamma wirandaa waŋ jaa n̰ee tiŋ, waŋ almaŋnu kileerigu dum wokoyka tuyoo nu, tiŋin luwaa dridriyaa nuŋu kaa, luwaa kooky nugu kaa, luwaa morkol nurŋoonugu kaa, luwaa yak jaa mal nuŋgu nafa norŋ tee nuŋgu ti win̰i, kaynu jaa kileerigin. N̰ee tiŋ ndrii wokoyka wey enjii nu, tusayinnu, waŋ kay irii wav ninjirkutuu wi, n̰ee ta ninjirkutuu wi ari, waŋ wokoyka enjii nu tusayinu, osurtuunu koyook siŋen yokoyin aawirtee tii maŋ irii waŋ wey inda mamaykaa matarik mbaar wala kuŋaal, nin̰aŋ mikentaani, annaa taa waŋ jaa hor girimtuu meniinugu kuchechen. Kay too kelee nokoy luwaa mindriini, luwaa nu jaa n̰ek kan tiŋ mindriitee nu, karraachak kan tigin kaa, kojee kan tigin kaa, jarak kan tigin kaa wurŋan ndeek kay yak karaachak jee kan, pell jee kan birwet jee kan, neneenu dumnaanu tay siŋen, karan baar nugu fee woroŋtee ti, feedaanu jaa barigu bedirii ner dur suŋun gisiŋak jee, chadarak jee tenee kaa, mbaran kay yak jaa lel ner nanar tee tiŋ barigu fee woroŋte, am n̰ee ta kanaa yak jaa taa arnu faanan liŋak tek akay am liŋak andanavgu n̰ek tiŋ, liŋak yak jaa almaŋ nak waagu andaka. Nidaa kelee ta tataanu mabaana, tadaanu n̰eeta kabana, « Hesitation» yow tirwaŋ jaa n̰eetiŋ kaŋgu kok ŋe nefis gagayka, ndisarka, ndindisarka, kar andidisa, akaraka kaakika akaka, karaka, akaraa, aa tirkati, tin̰ek jaa aa tirii kamiyak.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 Wanaŋaa ti naraa tirka ti laala, min̰ek waŋ wanaŋtee taani, minjiŋtee ti, aa tiri, kamiyak tirka nam mii lan ti luyaa tirka ti am laanun ner feriŋnak ti awuya, lutoo yak laa wirnu kaa lutok yak lan wirgu kan, drep drep wi, laa worŋoonu tiŋ cekelet tu wut latuu wurak kan, wur tiŋgu ti laa wiri. Annaa tika ti laa nu jaa toluwoo tindi, komoloo tindi, moomoo tindi, likesir windi, ndakalsir windi, yagiraanu jaa laatuu kan ti lan ti luyaa, aawiriwiri, siren wurŋan yokoyin takalan nek tindaanu ken̰eŋan wasa dittir naŋ nar mbitee ti, «Hesitation» waŋgu eey artaani, n̰ee aa tirka ti, ndafayan aa tiri, haa tadaatiŋ n̰eetiŋ turnee tuyo mii kaa gindi, tindakati maŋ kaa triki, wenii nokoy ndrii miyeeritee ti. Laatuuun andaka wasa musannan waandi, wujaa lutoo tookaa windi laatuunu, enjii widay, enjii kufur suŋ cukur sun ndagaŋ chadar kodroo mallaa, sun̰ii mim dumnan tukulin ndeek naanik tiigin aa wir kaa maŋ jaa laala Kundan ton ichi lal murŋon ti taraa teraa, aa mirka ti laala, annaa ti wasa kalagu tuŋuroonu, ndindistan naŋ masi, wurŋan walaanu kaa kaŋ gat tiree wan, amgu n̰ee taariŋ anduy wonokoy lolii ayayte arnu taa, horti.